<hesitation> So a waɗay limsere nde hottollo, arannde ni kanko hottollo kon kanko ittetee, so ko ittaama, <hesitation> nden pinɗe hottollo kon kanko maa ko ittee. Nden sanyooɓe hottollo kon haa ko peɗee ko soƴƴee gaaraaji. Gaaraaji ɗin kadi kannji kawtindirtee ɗe sanyee ɗi soƴƴee limsere - limsere nden - ɗi soƴƴee <hesitation> buutol. Buutol ngol kadi kanngol taƴetee, ngol soƴƴee - <hesitation> ngol hokkee nyooteeɓ - nyootooɓe, nyootooɓe kadi nyoota limsere no maranaa haaje.